په ترکیه کی یوه جالب رواج دادی چی کله چې د هلک کورنۍ د واده غوښتنه کوي، دوی د نجلۍ کور ته ورځي. د نجلۍ کورنۍ قهوه جوړوي، خو ناوې د هلک لپاره ځانګړې قهوه جوړوي. په دې قهوه کې کله نا کله مالګه یا مساله هم اچوي، چې وګوري هلک څونه صبر لري. که هلک قهوه بی له شکایت وڅښي، دا مانا لري چې هغه درناوی لري او اماده دی د ژوند مشکلات وزغمي.